जरुवत के मुताविक खाना बनावल जाए, तो बहुत अच्छा हो खेला, परिवार के लिए बहुत अच्छा हो खेल जाए। कहें से कि जब खाना <hesitation> जरुवत के मुताविक, यानि कि सदस के हिसाबसे गिंती पर बनल जाए, तो खाना के बासी नहीं छुडल जाए। आदमी अपन अक्तियार के हिसाबसे खा लेल जाए, जेकरा से कि खाना बरबाद नहीं हो खेल जाए। और बचा हुआ खाना जब बच जाएँ तो उकरा दुबारा गरम करके खा लेल जाए, जेकरा से भोजन के बरबादी नहीं हो खेल जाए।